hueno ña kuu síaa ña´yo ra uun ñaku in tá´a a ñá´a kuna na sii a in na síami ñaku yuku ha a ntahua kuu mía síami na ta ta ni kísia ñaa ni kaantua sa´na ra ika kunu ñaa itañuu a´na kuana ña ku vicio ka´ra ñaa ku ntasama na ku ntasma na tyi hueno ña ku ntasam yo ra isu u-n ñaka ra kò´o taku ña ku nte sii´yo ka a ña síamina´ra kò´o vasi´a kea yu´u na tyi mii´na kua´na tii´na ña sá xaxi´n na yu´u na ra ñatyu kantaka na kua´na ta in ta in kii ra kantaka na kantaka na kua´na kueni kueni ta ko ni síaana kuenta ea ku ña kuntu na kalle kuntu na kò´o uu-n kò´o tiempu na ka kuuna satiu´n na kuna ntuku na xu´un ku ve´e na kuntukuna ña kuatyi só kasina kuna satiu´n na kuna kutu na a kuna ñaa-m tavi nta´a na a hueno nahua sami na só ña kuu ntasama yo tyi ñaku ña yuvi yó ra miiyo kú kú´yo sá sa decidir a uu-n a ná va´a kuu´yo a u´suna va´a ku´yo a kalle kuntu yo a ñaa-m uu-n oficina kuntu yo a nami kuni miyo ra ña kuu sa´yo kuntiña tyi ña yuvi yo ra tani ka´ku yo ra ni ka´ku yo só kò´o ni kaku yo si ñaa ñá ku ñá sii yo a ñá síami yotyi ni ka´ku yo tani tani ká yo vasi yo ña yuvi ra kunte yo nahua kuu ña va´a nahua ku ña kò´o va ña ku vida tyi uu ña ya´yo ña yuvi yp ra ña´ra na sii ka na síami ka na ra yanu nnuni kantuá kii na tisi´a kuana ra kina kuaa u´ku ka kena u´kuka kò´o ka forma kena tyi ña kunti kutu ra ika kúna kii´n na kua só ko´ña tyi kú kee´yo tyi uu-n ña xiniyo kuá katyia ña iku kee yo só a´ru xini yo na ñá tyayo xiniyo katyia na kuu kee ñaku uu-n tisi ña síami yo a tisi ña sii´yo katyiyo katyi xini yo ra ikara kú kee yo tyi ta´na ta´na nakatye ña kú keeyo ra xinika ra satiu´n ña siña ku iki kuñu ka´ra ika kunu takoni sía´yo kuenta ra kueni kueni kusika ña sii yo a kusika ña síami yo kurni kueni nu ni kísia ni ntuá uvi kii uni kii ni kísia ko sii yo ni kísia ni nti´a uvi sumana ni ntía in yó´o a ni ntii kuía kò´o si´yo kueni kusika kusika ra tako ni sía yo kuenta ra ni ntuva´yo tani ka´yo vasiyo ña yuvi tyi ko vasi yo si´ña síami kò´o vasi yo si ña sii ka´ra yaa uu-m kú ntuva yo taku ntisa katyi na kii kué ña koku ntuva yo ra kuu ntuva yo kuu nta´ko uu-n taku ta sii ka ta síami ha yara kò´o ve´e yara kò´o karru yara k ´o xu´un nu yara kò´o u-n kò´o ná ra kò´o ata ra ko familia ra ko´na ra só só tani kísia ni tyanira ña kú sa´ra keera tisi´a ra kú ntuvara